<hesitation> අර්තාපල් <hesitation> එහෙම ගත්තොත් ඔය කියනවා නේ <hesitation> එළියේ තමයි තියන්ඩ ඕනෙ. ඒ කියන්නේ <hesitation> මේ වහලා කොහෙවත් තියන්ඩ හොඳ නෑ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔය කබඩ් ඇතුලේ එහෙම හොඳ නෑ කියනවා. මොකද හුළං වැදෙන්ඩ <hesitation> එළියක තමා ගොඩක් විට බාස්කට් එකක දාල එහෙම තියන්නේ. මොකද <hesitation> ඒවට කියනවා එහෙම නැත්තන් ඒවා නරක් වෙන්න බලනවා. අනිත් එක දැන් ඔය කබඩ් වල වගේ දාලා තියෙද්දි කැරපොත්තෝ ඒ වගේ සත්තු ඇත්තටම අර්තාපල් එහෙම කනවත් එක්ක. ඉතින් අර ඒවා විස <hesitation> විසයි නේ. ඒම හොඳ නෑ. ඉතින් අනික සත්තු එන්ඩ බලනවා. ඉතින් අර <hesitation> විනාස වෙනවා කෑම <hesitation> අල ටික. ඉතින් ඒක නිසා මේ <hesitation> එළියේ තැනක උයන්ඩත් ගන්ඩ පහසු වෙන්ඩ මොනාහරි භාජනේක දාලා මේ නිකන් හිල් වගේ තියෙන භාජනයක් නම් හොඳයි හුළං වැදෙනවා නේ. එහෙම තියලා මේ <hesitation> අල ටික එහෙම භාජනෙක තිබ්බොත් ඇත්තටම <hesitation> ගොඩක් කල් හොඳට තියාගන්න පුළුවන්.